من الذي يقول على مادة الرياضيات انها مادة غير قيمة؟ تلك مادة مقيمة جدا وقيمة جدا، ولولاها لما وصلنا لما نحن فيه من ذلك الزكاء الإصطناعي الخورزميات التي وجدت أيام الخوارزمي هي التي نعيش عليها حتى الآن ونحيا بها وتعلمنا ما يدور حولنا.